زما په نظر خواړه چه په اسانه پخیږي هغه هګي دي همیشه خصوصان که چیرته بانجان رومیو کې پخې شي بهرته یې او پخیدل یې ډیر اسانه کار دی هیڅ داسې څه شي ته ضرورت نلري چه هغه د ډیر مشکل یې، ډیر ساده او اسان دي